Muzə, ittəz, faaz, naz, gbonaaz, bambuz, gbansa, samsaara, piti muzə pa, komna. Naa muzəz, naa ittəkəz, naa taarəkəz, na narkəz, naa gbonaarəz, naa bambrəz, naa gbansa, na samsaaraz, naa piti muzə pa. Raarə, raarə naa mulol, naa ittənayi, naa taarukə, naa narkə, naa gbanaarə, naa bambrə, naa gbansa, naa samsaara, naa piti muzə pa. Raarə naa komnan, raara naa komna naa munən, naa ittəkəz, naa taarukəz, naa narkəz, naa gbonaarəz, naa bambrəz, naa gbansaz, naa samsaaraz, naa piti muzə paz, zur mulə, zur naa muzə, naa ittəka, naa taarukə, naa narkə, naa gbanaarə, naa bambrə, naa gbansa, naa samsaara, naa piti muzə pa, zur naa muzoz, naa ittəkəz, naa taarukəz, naa narkəz, naa gbonaarəz, naa bambrəz, naa gbansaz, naa samsaaraz, naa piti muzə paz, naa zu itte, zu itte naa muzəz, zu itte naa ittənaz, naa taarəkəz, naa narkəz, naa gbonaaraz, naa bambraz, na gbansaz, naa samsaaraz, naa piti muzə paz Zu'itte naa komna, naa muzəz, naa taarəkəz, naa narkəz, naa gbanaarəz, naa bambrəzm naa gbansaz, naa samsaaraz, naa piti muzə paz, zu'taare. Naa muzəz, naa ittəkəz, naa taarukəz, naa narkəz, naa gbonaaraʒ, naa bambrəz, naa gbansaz, naa samsaaraz, zu taare naa komna, naa muzəz, naa taarəakaz, naa narkəz, naa gbonaarəz, naa bambrəz, naa gbansaz, naa samsaara, naa piti muzə paz, zu nare, zu’ nare naa muzə, naa ittəkə, naa taaruka, naa narkə, naa gbonarə, naa bambrə, naa gbansa, naa samsaara, naa piti muzə paz, zu nare naa komna. Naa muzəz, naa ittəkəz, naa narkəz, naa gbonarəz, naa bambrəz, naa gbamsaz, naa samsaaraz, naa piti muzə paz, zu'gbonaaro. <noise>